Canada! Mampiavaky azy da misy karazany roa gny fomba fiteny agny. Ao gn fiteny Anglisy da misy ny fiteny Frantsay. <noise> Amindreo agny koa gn misy ny teora faran ze manitsy am tana atao hoe Quebec. <noise> Da akoatsin'izay, <noise> gn Canadianina da tena anisan'olo manan-karena amin'izao totolo zao.